നോര്വേഗ് രജ്പസേ, നോര്വേഗിജന്। അന്ദ കല്ന ബരേ പിന രദ്ദു രിതന്ദ ഫോര്മു ന്ദിഗേ। നോര്വേഗ് കേല ഫമോസ് ദിസു ന്ദകല്ന। ല്ജുത്ഫിസ്ക്, രക്ഫിസ്ക്, ഫരികല്, ബ്രുനോസ്ത്, ക്ലിപ്ഫിസ്ക്। ഉക്ക നോര്വേഗ്, ക്രിസ്ത്മസ് ഓന്ദ്ജി ഫമോസ് പര്ബന്ദു। അന്ദ നോര്വേഗ്ദ കുല്ലു രേലിഗിഓന്ന അഥ്ഫലുമല് പുജേര്। അ കുല്ലു ദേവരിന്നമ് പുജേര്। നോര്വേഗ്ദു ഓപേന്-ഐര് ലിവിന്ഗ്ദ കല്ത്സര് ഓന്ദ്ജു। അല്പ നതുരേ ദു വന്തേ ചോന്നേച്തേദ് അഥു പുജേര്। ഉക്ക ജഗതിദ പുരിദ്ദു ഫമോസ് നോര്ഥേര്ന് ലിഘ്ത്സ്। നോര്വേഗ്ദു തുവരത് ഇക്കോന്ദു। നോര്വേഗ്ദു മുജിക് ബോക ഫില്മു ദല മസ്തു ക്രേഇസ് ഓന്ദ്ജു। കേല ഫില്മ്സ് പോപുലര് ഓന്ദല്ത।